Sawa, ukusuka, twibea kulu kukikundu, tole imweta gyako, itugome kusyule ungome kusyule, asie ungovome kusyule visika pala wirya, upya ulie utole imwenda, utole imwenda gyako, ufunge uvika muisinia mulibeseni mamataliva vatisaka mulibeseni isiku isi twita mulisinia! <hesitation> avakata vatie mulibeseni, ilinisiku isi tukiswahili vita kivisinia, <hesitation> vitola vituvika basi ubyake wikandeti. Kwisuka uwibila ukihulu, kukihulu uko, ubea wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka, ukwanika, upwiya uwanike najuwa utola uwukoka kukwa ukuoka uku ino uwutu weke tuvadebe, <hesitation> ukuoka ukuoka ukuoka ukuoka, ipo ukojile imwenda gyako gume kipya kiumile imwenda gyako, utola, ubandika ubandika ubandika mulisinia ukitwika, ukwanza ukuwuja nako, pulu ukuwuja nakyo, usyo ulala kama nakyumile ikingi wunonu ukwisa ku- kutumbika palulekele ukunyumba. Ukwanika pala kiume kiume kiume kiume kiume kiume, tutola, ubandalula, uba ubandika munyumba, kitamake upwe, ino apo twe tuswala kwawiki. Umwenda moja maudwada ukuta kangi judibea kuisuka, <hesitation> kwawiki, unswala i- i- iu- iwu- undungu moja undungu. Undungu mmoja uswala mala- malamoja, ikingi wisa wiswala akangi ipaka kione kikasive, pu ubaa kangi ukutola ukutola tena poubyake kuisuka, lino isiku isi uswali lilelo, upyo uwesiso uwona ubie pakusuka. Utole ugungi <hesitation> gula kukuma kupya wouswalile uju ndakiliwu vintondu, wite uta kukwa ubea kwisuka, lino katali <hesitation> utamo iumuwiki mumana <noise> <hesitation> mumana utamwe najiwiki, mumana, <noise> lino isiku isyamunu. <noise>